Khoroksano kaijakmani swkang bini tomung chamung no sayui mankhe kaham. Tamoni hinkhe aa borok bai se nok thansa thwuiya sa tongna nango. Borok kainui ni tomung chamung tei borok kaisa haiya khe nogo walai suklai tei gana gini borok rok bo chajak ya ongnai. Bwsa butui ni sikima swrungma chaiya ongnai tei bswarok lama hamya o fano thangwui mano. Aboni yak ulo borok kaglai fano mano. Amoni bagwui no kwnui ni bwkha tei tomung chamung khapiya hingjago borokno ta khibidi.